Haala fina tawa to lesdi New Zealand kanjum woni konseptu wonawu nga tan nga ɗo e ɗum holla yiɗindirgo wonduki hawtuki ko'e e juuɗe ga waadiko kuujeji.